<noise> Ny <hesitation> elatsy ny ramanavy igny zany e da tsy natao hanidignany avao fa maro koa ny raha hafa ampiasainy azy. Ohatsy fotsiny izao ampiasainy igny lafa hitady sakafo i. Ampiasainy avao koa igny lafa hiaro ny tegnany indrindra moa fa rehefa hitata ny tontolo iaina i da tena miasa be agnaminy igny.